Mahatsara le hagniny le hoagniny manta regny igny ndraiky le otrikaina le otrikaigny ze ampitadiaviny aminazy igny tonga de azo, fa izy ndraiky i sasany ndraiky koa tsy de tsara hoagniny manta satria misy le ohatra hoe mikraoba mila hoe vonoina agnatinle mila andrahoagna regny igny tsy matin'igny le mikraoba satria izy hoagniny manta de lasa manjary mankarary.